ஜோமோன் கலாச்சாரம் என்று அழைக்கப்படும் முதல் சமூகம் சுமார் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தோன்றியது. அதே நேரத்தில், ஐனு மக்கள் சைபீரியாவிலிருந்து படகில் வந்தனர். ஜோமோன் மற்றும் ஐனு ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக வேட்டையாடுதல், மீன்பிடித்தல் மற்றும் தாவரங்களை சேகரித்தல் ஆகியவற்றில் உயிர் பிழைத்தனர். ஜப்பான் ஒரு நீண்ட வரலாற்றைக் கொண்டுள்ளது, ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய ஆசியாவின் பிரதான நிலப்பரப்பில் இருந்து மக்கள் வருகையுடன். இரண்டு ஆரம்பகால கலாச்சாரங்கள் ஜொமோன் மற்றும் யாயோய். ஜப்பான் அதன் சொந்த கொரியாவால் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது,